Tɔ kutuma mɛ kɔ ndɔ zɔrɔ nɛ alɛɛ wa kutu ma mɛ mi mɛ du kpokin a wa nkpokina ndu cɛnɛ aga lɛɛ lukipɛ kina kɔ ndu kpo nɛ na ncɛnɛ avili bɔ, ncɛnɛ ntri bɔ, ncɛnɛ aglo bɔ ncɛnɛ ikɔ, nzo ma nkpo bɔ ndu cɔnɔ bɔ mbaya wanɛ mɛ kpɛ du cama amiɔili bayibɔ liduma gɔ kplɔ bɛ lijili nɛ na imɛ nzɔr ɔ nwani suswe wa, ntsene iwe lukpɛ lijili aza nwa ira na, iwe nwa kɔ abɛ lijili weewe ntsono kɔ ntsono tsatsatsa wa, ntsikɛtrɛ lukpɛ kɔ muna. Mɛ na kutuma mɛ na kutuma ɔsɔ gomineti nyɛɛ lɛɛ ipɛrɛ lɛɛ kɔ nlɛ sakɔ nza kpɛlɛ bɛ itsi na <hesitation> ɔ nyɛ kɔ adu minyɛ ka nɛ nlokal governemnt mɛ nka yuwɔ nzɔrɔ musɔ abɛ, musɔ abɛɛ na klɔ nɛ nkpɛlɛ za bɛ itsi nbɛ itsi na kɔ nbɛ ma kik mɛ nbɛ ma kikeli mɛ ma da misɛ mɛ mɛ du zɔrɔ mize amo aglo mɛ du zɔrɔ mizɛ mɛ dɔ zɔrɔ mizɛn til nɛ Mbaya kɔ nzɔrɔ mizɛ aga iba nɛ klɔ nɛ mɛ dɔ kpɛ zɔrɔ mizɛ <hesitation> kanɔo kɔ la jɛrɛ gbɛ ana nɛ kaba kwakwa, ka isɔ amulo ndɔ kɔɔ kɔ n du bɛ li mada, nzɔrɔ ba dɛ ka alɛ kɔ a kplɔ imɛ nzɛ mɛ, aza kɔ nzɔrɔ ba na mɛn shushɔ gige muna, aza kɔ nzɔrɔ ba na, mɛ ni ndɔ brɔ ma ipɛrɛ me wa. Nga kɔ nzɔrɔ wee we sekɔ nma kileli mɛ nma da agiiba nɛ kɔ ndɔ zɔrɔ nɛ cɛnyi kɔ mɛ cɛnɛ nga kɔ ndɔ biya ndɔ du kucɔ mɛ tā na, lukpɛ kɔ wa kɔ ndɔ cɛnɛ gan kɔ nduma jɛribli na, lukpɛ kɔ wa kɔ ndɔ sise adzamɛ na ba kusrukpɛ na, lukpɛ gar kɔ ndɔ zɔrɔ nɛ kɔ adza mɛ ba du cɛnɛ akpa ba lukpɛ kɔ tawuri kɔ ndɔ yise ba nan kusrukpɛ nɛ ndu nka lɛɛ nbangeri nwa nɛ kɔ mɛn da na ama nwan kɔ mɛ tsene wanɛ du yi nɛ adɔ nyee wa aza wee takɔ ntsene ɔk a inyi ka wana, agalba nɛ ndu zɔrɔ ba bɔ, <hesitation> ruwɔ kɔ nɔɔ rɔn iba na afa na ikuke la azaa imɛ na kɛ na ama nkɔ ikukpla adubɔ nzɔrɔ mizɛ ibanɛ kutur